أفظل أعيش في سفينة فظاء، لأن الحياة في الفظاء بتعطيني فرصة ات استكشاف عوالم جديدة وتجربة شي فريد، أقدر أشوف النجوم والكواكب عن قرب، هذا الشعور مرة حلو، بينما القلعة التاريخية حلوة بس أعتقد إن مغامرة الفظاء بتكون أكثر حلاوة وأكثر حماس وشوق ومغامرة.